an mal ain <hesitation> inama killess ilal ama hali anga tan ilal dubattan indegenen ant <hesitation> halete dub ant sagale kutoshatif bisan kutosha kab won dursa taan ito haraka safara ira hinkabuu mal sun won annin ito yaaniii ndege kinki pakke barum tokotu dabe achumt yaani inamakulinii achit ant duffe anan yedaa, achumt tatenne stori don sagale dabenne yanne bissan dunne worawwonen storum donnaa